Ahanigny le tegna matetiky tegna lafo amina hôtel na amina restaurant: cameron, avy akao langouste, de ry calmar fruits de mer regny zegny matetiky tegna lafo satria regny zô agnisany vokatra aondrana à Madagasikara de vitsy fogna aminje koa hôtel mahandro azy ake de tegna lafo feky. Vidiny regny matetiky akagnikagny amina ray hetsy, valo aligny, dimy aligny farany môra plat-ny.